Arakaraky eh ny olo miresaka amign'ny tegna izy ame situation misy ny fahalalahagna magneho hevitry, ohatry raha zaza na olo mitovy amy tegna zashy <hesitation> miresaky da malalaka sara agnao magneho ny hevitrignao, fa raha ohatry izashy hoe misy ray aman-dregny amignio na misy olom-be da misy fetragny fanehoan-kevitry tegna.